komið sæl það hefur nætt um Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélagið Orku náttúrunnar eftir

ásakanir komu fram í haust um kynferðislega áreitni og slæma

málið hófst í vor þegar Áslaug Thelma Einarsdóttir kvartaði undan því að yfirmaður hennar hjá Orku náttúrunnar Bjarni Már Júlíusson hefði viðhaft óviðeigandi ummæli í

í haust var Áslaugu Thelmu sagt upp störfum hjá Orku náttúrunnar

í kjölfarið skrifaði eiginmaður hennar bréf til stjórnenda fyrirtækisins og rakti uppsögnina til kvörtunarinnar um vorið málið vatt

upp á sig og að lokum var Bjarna Má sagt upp og forstjóri Orkuveitunnar Bjarni Bjarnason steig til hliðar í tvo mánuði á meðan ásakanirnar voru kannaðar nú hefur innri endurskoðun Reykjavíkurborgar lokið rannsókn á starfsmannamálum hjá samstæðunni og í tilkynningu frá kemur fram að uppsagnir bæði Áslaugar og Bjarna Más hafi verið réttmætar Bjarni Bjarnason snýr aftur í

á þriðjudaginn en hingað er komin Helga Jónsdóttir þú tókst við fyrir tæpum tveimur mánuðum nú er þessu tímabili að ljúka velkomin í Kastljós takk fyrir þú kemur inn í þetta stóra fyrirtæki þegar það var í algjöru uppnámi í haust forstjórinn farinn ásakanir og játningar jafnvel um kynferðislega áreitni fljúga um fyrirtækið frétta og samfélagsmiðlar loguðu ég ætla bara að byrja á því að spyrja þig svona þegar þú kemur þarna inn hvernig blasir þetta við

hvað hvað hvað kom fyrir ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að svara því vegna þess að ég gerði því skóna þegar ég varð við ósk um að taka að mér þetta verkefni að ég væri að koma inn í fyrirtæki þar sem allt logaði staðreyndin var sú og ég vona að menn treysti því þegar ég segi það að ég kom inn í fyrirtæki sem er afar vel rekið þar sem starfsandinn sem blasti við

og viðmótið sem kom á móti manni var afskaplega gott og ljúft og þar sem að mér fannst ég skynja að allir vinna

skýru umboði þannig að fyrir mig að taka við sem forstjóri hefur verið einfalt viðfangsefni því að mál eru mjög vel unnin í hendurnar hendurnar á mér ástand var að þá verði samt að halda því til haga að ég veit ekki til þess að nokkurs staðar hafi

sem bendi til þess að fall í þjónustu fyrirtækisins eða þetta haft nokkur áhrif á starfsemina í sjálfri sér það sem menn hins vegar vildu þegar Bjarni Bjarnason tók þá ákvörðun að óska eftir þessu leyfi til þess að úttektin gæti verið algjörlega óháð bæði í raun og ásýnd þegar þegar þegar menn tóku þá ákvörðun

kem ég inn algjörlega ný ég þekki ekki til neinna þarna ég held að ég þekki til einhvers hluta starfsfólksins en ég hef ekki komið nálægt fyrirtækjum frá því tvö þúsund og tíu

ellefu þegar ég var um stuttan tíma í stjórn eftir hrunið þannig að fyrir mig að koma inn

þá var það ótrúlega vel skipulagt fyrirtæki sem mætti mér og

ótrúlega skilvirkt að vinna með fólkinu sem ég vinn með þar akkúrat nú er þessi úttekt komin og það vantar ekki jákvæðar fyrirsagnir Orkuveitan kynnir niðurstöðurnar undir fyrirsögninni góð

hjá Orkuveitunni en margir hafa gagnrýnt að innri endurskoðun borgarinnar skyldi ekki hafa verið fengin til þess að gera þessa úttekt hagsmunir borgarinnar í málefnum Orkuveitunnar eru gríðar miklir hvers vegna var ekki fengið óháð fyrirtæki eða aðila til þess að gera þessa úttekt það vill svo til að innri endurskoðun Reykjavíkurborgar er líka innri endurskoðun orkuveitur Reykjavíkur og hún heyrir í stjórnskipulagi beint undir stjórn sem hefur eftirlit með daglegri

ég held að það hefði verið mjög óeðlilegt að leitað hefði verið til annarra aðila heldur en innri endurskoðun Orkuveitu Reykjavíkur

að menn vinna eftir mjög skýrum reglum sem að gilda um innri endurskoðendur ekki bara hér á landi heldur alþjóðlega það sem líka var gert var það að innri endurskoðunin fær til liðs við sig sérfræðinga á

sérfræðingar sem völ er á til þess að vinna með í

og svo framvegis og úttektin á vinnustaðarmenningunni sem er í rauninni grunnurinn að niðurstöðunum sem komist er að hún er unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands þannig að ég held að það sé afskaplega erfitt að draga í efa að þarna hafi raunverulega verið óháð

að rannsaka sjálfa sig og svo útskrifa sjálfa sig með láði Orkuveitunnar koma ekki nálægt þessari rannsókn innri endurskoðun er algerlega óbundin af öllum fyrirmælum öllu öðru en þeim verksamningi sem fól þeim að gera þessa úttekt

er skoðuð og það er mikilvægt ef að einhverjar svona hugmyndir eru uppi að hafa það til dæmis í huga að greiningarvinnan er öll hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands að lögfræðingarnir sem koma frá eru sjálfstætt starfandi

kemur frá Háskóla Íslands þannig að það er búið til teymi sérfræðinga sem hafa þekkingu á viðfangsefninu sem

er að gera úttekt á já í skýrslunni er lögð áhersla á að vinnustaðarmenning hjá Orkuveitunni og dótturfyrirtækjum hennar sé betri en gengur og gerist á íslenskum vinnumarkaði samt er augljóst að þarna er unnið klaufalega úr sumum málum Áslaug kvartar undan óviðeigandi ummælum Bjarna Más yfirmanns síns í launasamtali í vor en það var ekkert farið í úttekt á málinu þótt að það sé kveðið

á um það í reglugerð og víðar þarna hefur greinilega einhver pottur verið brotinn mér dettur ekki í hug að draga fjöður yfir það

að það eru ákveðnir hlutir sem hefði mátt gera betur og af því ætlum við að læra það eru ákveðnir hlutir sem snerta ekki bara ja snerta formhlið málsins og það hverjir koma inn á fundi hvernig hvernig áætlanir eru settar í gang á grundvelli jafnréttislaga og svo framvegis og þær munum við svo

sannarlega skoða af fullri einurð og það var í raun og veru ákvörðun stjórnar Orkuveitunnar í dag að fela mér og ég hef ekki haft tækifæri til þess að fara ofan í þessar hundrað og sjötíu blaðsíður og kafa til botns en ég hef séð hverjar eru meginniðurstöðurnar núna er það mitt verkefni að fara ofan í þetta allt saman og það eru fleiri hlutir það eru líka þetta þarna að til dæmis hvernig það að vera hluti af vandanum hvernig stjórnir dótturfyrirtækjanna eru skipaðar þær eru skipaðar með fulltrúum úr móðurfélaginu

og í þessu tilviki þá ábyggilega flækir það málið að Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitunnar var jafnframt stjórnarformaður Orku náttúrunnar fyrirgefðu sem er sem er forstjóri í móðurfélaginu þannig að svona hluti verðum við að líta á alveg af fullri einurð og

að færa það til betri vegar en mig langar svo af því ég sat hérna frammi áðan og var að horfa á fréttirnar ykkar þá sé ég að verið er að veita viðurkenningu hvatningarverðlaun í jafnréttismálum til SagaFilm og það var viðtal við fólkið þar sem segir að baki þessu er mikil vinna við höfum farið í gegnum það að styðja við jafnrétti kynjanna nákvæmlega þessa viðurkenningu hefur Orkuveita Reykjavíkur hlotið viðurkenningu frá Jafnréttisstofu hefur Orkuveita Reykjavíkur hlotið hlotið Orkuveita Reykjavíkur hefur farið í

vinnu sem ég held að sé

mörgu leyti til fyrirmyndar með öllum starfsmönnum og þetta er eitthvað sem kemur fram í þessari úttekt núna af

sem ekki kemur ljós í þessum opinberu gögnum sem við birtum niðurstaðan er að svo sé ekki það er ósköp einfaldlega búið að huga

vel að þessum málum það hefur náðst jafn launað milli kynjanna en það breytir ekki því að útúr þessu koma aðfærslur við verklag sem að taka á já ég ætla bara að spyrja þig hreint út hvers vegna var Áslaugu Thelmu sagt upp störfum að við sem fyrirtæki erum bundin af lögum um persónuvernd það eru upplýsingar sem okkur er ekki frjálst að láta í té öðrum heldur en henni sjálfri og við höfum gert það en við munum ekki setja þær upplýsingar frá okkur til annarra og það er kannski það sem er vandinn í svona umræðu allan tímann er það að við erum sem vinnuveitandi bundin trúnaði en þetta mál snýst um þessa uppsögn í

hefur gerst er það að þessir tveir mánuðir hafa verið notaðir notaðir til þess að grafast fyrir um staðreyndir máls til þess að tala við

og eitthvað einstaklinga sem þekkja til til þess að raða saman mynd sem að sést frá mörgum hliðum ekki bara frá tveimur hliðum og út úr því kemur eitthvað sem er fastur grunnur á að standa og sem við erum búin að senda sem upplýsingar til þeirra sem hlut eiga að máli en eins og ég segi úttektin hún hún sýnir það og staðfestir það að þarna var um að ræða lögmætar uppsagnir og réttmæta uppsögn í skýrslunni er fullyrt að

ekki verið sagt upp störfum vegna þess að hún kvartaði undan ummælum yfirmanns síns að uppsögnin hafi verið réttmæt en við erum náttúrulega engu nær þessi spurning hún liggur til grundvallar öllu þessu máli þetta er stærsta málið sem hefur komið upp í sambandi við metoo byltinguna á Íslandi verður fyrirtækið

hreinsað af þessum ásökunum fyrr en það

var sagt upp störfum ég held að fyrirtækið hafi verið hreinsað af þessum ásökunum það er beinlínis sagt þarna að niðurstaðan er sú að þarna hafi verið um réttmæta uppsögn að ræða það er beinlínis sagt það er líka sagt að hún hafi fengið ástæður uppsagnarinnar hvort að hún nam þær er annar handleggur en það er alveg sko borin von að ég geti leyft mér það að fara tala um frammistöðu einstakra starfsmanna hafa lokið sínu starfi hjá Orkuveitu Reykjavíkur til þess er

ekki eða það er mér ósköp einfaldlega óheimilt já Orkuveitan birti nú síðdegis tölvubréf Einars Bárðarsonar eiginmanns Áslaugar Telmu til stjórnenda Orkuveitunnar þar sem hann krefst þess að afstaða fyrirtækisins til verði endurskoðuð henni verði greidd tvö ár í launum í miska og og lýkur fyrra bréfinu svona við getum klárað málið okkar á milli eða blandað mun fleirum í baráttu mína upplifðu stjórnendur fyrirtækisins þetta sem hótun ég var náttúrulega ekki stjórnandi fyrirtækisins á þessum tíma en þegar ég les þetta upplifi ég það þannig já í bréfinu er vitnað í metoo byltinguna og farið yfir

óviðurkvæmileg ummæli sem Bjarni Már á að láta falla við

voru kröfur hjónanna voru þær eðlilegar í ljósi þeirrar umræðu sem hafði farið fram í þjóðfélaginu eða teljið þið að þau hafi misnotað þessa baráttu það er óskaplega sko mikilvægt að átta sig á því að hefur í för með sér svona endurmat á ýmsu varðandi þolmörkin gagnvart einhverri háttsemi það er mjög margt sem ég hef upplifað á starfsferlinum sem ég hef eftir á skoðað með þeim gleraugum sem að nú höfð fyrir augum á grundvelli nýrrar löggjafar um jafnréttismál þar sem meðal annars kynbundið áreiti er skilgreint með

allt öðrum hætti þar sem skyldur vinnuveitandans eru skilgreindar með öðrum hætti þar sem kynferðisleg áreitni er líka skilgreind dálítið öðruvísi heldur en að

segir sko vá þetta upplifði ég þannig að byltingin er náttúrulega mjög sko mikilvæg inn í þjóðfélagið en auðvitað er mikilvægt líka einhvern veginn að

í augu við það að

mál komið upp þar sem að fólk upplifir með mismunandi hætti hvort að um er að ræða kynbundið áreiti kynferðislega áreitni og svo framvegis og það er það er bara ósköp einfaldlega þannig sem hlutirnir blasa við já en er ekki erfitt

að halda því fram að kona sem virðist hafa orðið fyrir óviðurkvæmilegri hegðun af hendi yfirmanns síns og kvartað án þess að fyrirtækið hafi brugðist við skuli vera sko sökuð um um smánun að fyrirtækið hafi orðið fyrir opinberri smánun þegar hún reynir að verja hagsmuni sína gagnvart fyrirtækinu eftir að hafa sagt upp þetta er fyrrverandi starfsmaður þetta er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins er ekki bara eðlilegt að hún haldi fram sínum rétti þá er er spurningin hver er rétturinn og ég vil vísa til þess að þú ert að vísa í innri endurskoðun en ekki mig þegar þú viðhefur opinbera smánun orðalagið en það er þannig að Orkuveita Reykjavíkur er með kjarasamninga við nokkur stéttarfélög allsstaðar er gert ráð fyrir því að ráðningarsamningum megi segja upp ef fólk ekki veldur

sínu hlutverki eða passar ekki inn í hlutverkið eða hlutir þróast þannig að þeir hætta að valda því og svo framvegis þannig að það er bara hluti af regluverkinu sem fólk gengur inn í þegar það kemur til starfa hjá Orkuveitu Reykjavíkur það sem er alveg sko mikilvægt að halda til haga er það að Orkuveita Reykjavíkur hefur alveg skýrar venjur í þessum hætti ef að fólki er sagt upp þá fær það greiddan uppsagnarfrestinn og það er ekki ætlast til vinnuframlags á meðan þetta er bara reglan sem er gegnum gangandi það er ekkert til hjá Orkuveitu Reykjavíkur sem heitir laun í tvö ár til einhverra sem hefur verið sagt upp með réttmætum hætti Helga Jónsdóttir takk fyrir komuna í Kastljósið þessu er lokið hjá okkur í kvöld við verðum hér aftur á sama tíma á morgun verið sæl